<hesitation> فلیپین د جزایرو یوه مجموعه ده چې په شرقي اسیا کې موقعیت لري. له تاریخي پلوه فلیپین هیواد د لومړینو انسانانو د استوګنې شواهد له ځان سره لري. فلیپين لومړۍ د هسپانیې، بیا د امریکا او وروسته د جاپان مستعمره و. بلاخره فلیپين په یوه ازاد او مستقل هیواد بدل شو. فليپين له څلورو خواوو څخه په اوبو کې ایسار هیواد دی.